Beh i òmmi peuan sens'atro influensâ o pròpio destin perché in boña parte a teu vitta a l'é ciù bella ò ciù brutta anche à segonda de comme ti te comporti e de decixioin che ti piggi giorno pe giorno. Sens'atro però gh'è ascì unna parte ch'a no l'é commandâ a no se peu commandâ co co-a voentæ e quella lì segondo mi a l'é quella ch'a zeuga o destin.